كنت حختار مركب يصلح للسكن اعيش فيه، <hesitation> لانه انا احب الموية واحب اتأمل <hesitation> منظر الموية، <hesitation> البحر او النهر ايا كان، <hesitation> وكمان المركب اقدر اتحرك فيها واقدر انزل منها على طول الاقي اماكن جنبي، لكن فوق الشجرة راح يكون صعب.